Le re mbaka xomod nde dis mbak lo ta mbak xomod <hesitation> nn- ngal mbak ta mbak, ee le mbak nabana tyz jwi'men njwi mbak po ndo re ta mbak bana e per jwa'n zya za nchal nchak yabij nda ndeyek lo re leba tyz naxen lo leba per jwa'n tya za nchak xaja, xaja re orbixa nchak, ntub tan na la nchale yen tan na la ngij ropna, mbay naba ta nzy yijna naba ze ngot ziba yer lon tya za nzi bes nziyo, nziyo rop naba nabay, mbay na thidibana ziasa tyz pa lad zya mbak ta mbak naze nkuin mbak koa mbak lo ta mbak, naze tamod, tamod nde dis mbak nare ke mzya mbak zi li, mbay tyz gabmen na mbro- mbro lozo mbak ta mbak nuga mbakna nryo lozon tan tyz thi mbak tey o zi mbak gola ndyen mbak ta mbak per zyaza anta redont nchek mbak tey lad mbak gola', mbay na nkuin mbak koa' mbakna mbay na la nke mbak ro mbak lad mbak na la ntochuy mbak ta mbay na per jwa'naza ze nchak xaja ncha zi mena nchak mbak lo ta mbak, tamod ndo disnuma mbak ta mbak, mbay na tyz le mbak chokuan ndyak mbak naya'na cho zi yisa, cho zi jwa'na nuga mbak mbes mbak lo ta mbak mbes jwi'nz mbak lo ta mbak ze laz ta mbak laz ta mbak, mbay na nu ndoyak mbak ta mbak za naba na nu mbaka de xup lad ta mbakna, nda mbak nde go nale mbak lozo ze lozu ta mbak na, re nu re ma' bixa nale nak ma' nale ndebe ma' xija xis izyore ma' mtankaxa ndo xa nak mdo roba mtan ma', pues xaba mtan nu ma' mbay na nu- nu ma' nale toz nak ma' nale nale nly ma lo tama', ze ndyak ma' thu jwa'na ze ndyak ma' ze ntakbe ma' thi jwa'na nuga ma' mne ma' xomod gab ma' lo tama' mne- mne ma' xomod nly ma' lo tama' ze nale ko lozo ma' ko lozo tama'.